जीराफ एक औसन जानावार ह की जैसे सबसे लाम घाटी होयबाला दुनिया मे सबसे बड़का उहेबा ओकर चलते ओकरा बहुत सजिलो होवेला जैसेकी उपर से घास खा सकेला रुखउख जलदिए टीप सकेला आ पानी जलदीए टीप सकेला उपर निचा एकरा सजीलो बा काहेकी उ बहुत लम्बु होयला के कारणसे ओकारा बहुत एडभानटेज बा आ कौनो कौना चिज में डिसएडभानटेजो हो सकेला ।